Raha ny aminà manokagna da endrika sara amy fitondra i demokrasia satrià ino antogny, ny antogny da izao raha amy demokrasia malalaky i retraretra afaky magneo hevitra aby na ia na ia sady afaky miaro i zogn'ny rehetra mitovy aby na olo nianatry na olo sy nianatry na manam-bola na sy manam-bola mitovy aby i zo agn'ny olo aby io.